Kanaà è kuwa naàŋ wèè fuɔŋ wɛɛ̀ŋ àbira, dèwɛ mààŋ Joseph Boakai, mìŋ manaŋ o kenàŋ bi, o o o wo kana wiɔ̀ wèè fuɔŋ wɛɛ̀ŋ, o nɔ̀ŋ nyùùŋ e e e e kèì fɛi gbèeɛ̀ wo sìàiŋ di sùà. Anyùùŋ nyaŋ yaȧ toomo aŋ fè nyiŋ pȧȧwà sùà, e wàà taai yɛɛ̀ naàŋ anyùùŋ nyaŋ nyùùŋ kòò àŋ ɓèmè pay, aŋ civil servant nyaŋ, anyuùŋ gbèè fɛi nyàŋ fè ɓèmè sùà pay, fè ɓèmè suà pààwa, anyuùŋ tòmò ko daità nyaŋ aŋ fè ɓèmè sùà pààwa. Kiìŋ è kana wɛɛ̀, yàwi gbiŋ naŋ kɔ̀ gɔ̀àa dìì, e sɛ̀ɛ̀ɛ dìì è naŋ kaìŋ è naŋ yèwè maŋ vàa wi màŋ, è naŋ kɔ̀ è naŋ gbìɛ̀ŋ fɛi wèè kenȧŋ wɛɛ̀ yèè wò naŋ wiinìŋ wò naŋ wi nɔŋ kìlè jɛwɛ, wo kuwà taìŋ weè wi, sɔɔ̀ wo tomo fuɔŋ wɛɛ̀ sùà. zz